थियेटर आम तोर पर एगो मंच होगा है जहांपर परदर्शन करल जाएच्छे। <hesitation> थियेटर में दर्शकों के बैठे के खाति जगह के प्रेक्चागार कहल जाएच्छे। थियेटर सहिद पूरे भोन के प्रेक्चागरी रंगसाला या नाट्यसाला कहल जाएच्छे। अपेरा एक तरह के थियेटर थे जेकरा में संगीत के सबसे जदा महत्व देवल जाएच्छे। अपेरा में सभी भुमिकाई गाएके द्वारा निभाईल जाएच्छे।